Ny biby tegna itako karaha mampahigny mahita azy vôlohany olotro, antegna maita olotro zegny efa <hesitation> rano maloto edy tsaroantegna, de avake koa o lalitra, lalitra zao matetiky raha mantsimantsigny tiagny, de avake kô le hakambilokô, mantingôro, regny zany tiako fa mahita regny karaha <hesitation> karaha matahotro <hesitation> magnino mampa <hesitation> mampahignigny ai, zegny le ilazagna azy ai.